जो युआ होते हैं उन्हें स्कूल में डालना चाहिए। कि उन्हें पता चले कि आगे मैंने क्या करना है। और कैसे करना है।